Aminah manokana fampiakaram-bady tonga lafatra zany a de samby akeo ray aman-drenin'y lahy samby akeo ray aman-drenin'y vavy a de magnano fomba magnaraka ny fomba gasy a de avy akeo magnaraka fomba aram-panjakana de magnarakan'ny fomba aram-pivavahana karaha zany ny agnay le hoe fampiakaram-bady tonga lafatra de miaraka mifety amin'ny fianakaviana avy akeo na neny lahy na neny vavy.